हथौडा एक प्रकारको हतियार वा औजार हए । खास करके लोहो, कट्ठा, फर्निचरके समान बनानपेति जाको प्रयोग करत हएँ । कुछ चीज वा सामग्री बनानपेति मारन, तोरन, बल लगाएके करनबारे काममे सहज बनात हए । जाके बडे बडे पोढ़े वस्तुके तोरन, फोरन, ठोकन, पिटन और किलसे जोडनको काममे फिर प्रयोग करत हएँ । उदाहरणके ताहिँ: निर्माण, मर्मत, पाइपलाइन, रड, सिट और तमान निर्माण सामग्रीके काममे हथौडा ठोँकन ठाँकन ताहिँ प्रयोग करत हएँ । खेतीपातीको काममे कोइ पोढ़े मट्टीक डिला और पत्थर तोडफोड करन, लोहेक समान बनान बेरा तत्त्बाएके घिसन पिटन ताहिँ हथौडा प्रयोग करत हएँ ।